أول وظيفه لي كانت مساعده إداري في البدايه كانت تچربه چديده و مخيفه شويه بس تعلمت كثير عن التعامل مع الناس و تنظيم الأمورفالصراحه إستمتعت فيها لإنها عطيتني فرصه لتطوير مهاراتي و أكتسب خبرات چديده كمان كانت تچربه ممتعه لأني تعرفت على زملاء رائعين و تشاركنا ذكريات چميله.